මගේ පරමාදර්ශී විවාහ මංගල්‍යය ගොඩක් සරල එකක්. ඒක එළිමහනේ, සමහරවිට උද්‍යානයක, සමීප පවුලේ අය සමග සිද්ධ වෙයි. සැරසිලි අවම වෙයි. උත්සවය කෙටි වෙයි. හොඳ කෑම සහ සතුට පිරුණු කුඩා රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයක් එක්ක, කිසිම දේකට පීඩනයක් නැතුව සිද්ධ වෙයි.